A pos horita tlalibis ohcan tlenoh nechibilis daño ixquita porque uxan, uxan nuncan tonalten nochi giente yeh ica ino in enfermos, nochi mocohcocua sea nili que ya quipia interpensión amo nicmati tlenoh uinon, neh amo niquixmati, nili ya quipia diabetes, ixquita nah nili nicpia esteporosistli tlenih nuhu u pos esque nah nicpia porque nechcocoua nomimiteu umm inon diabetis nicpia nocniu ocaxhi tzitzicotzi que naha. noiuqui icpia diabetes noiuqui acmo tlachia, acmo tlachis nili porqui yaha quipia inon coculistli la diabetes inon, uxa nocniu ocsente plalactli noiuqui ux ihquin nili quipia diabetes utlica del porque ic uquicau oni refresco, tleca porque iquica coni inon regresco techchiuilia lal vez duaño pos neh noiuqui nicuni miac nicuni cuca <laughs> nicuni inon nicuni cuca, pero hasta horita amo nicpia diabetis porque nah nicpia inon tlenoh inhu ostepososis nechchinilia inon siempre estudios de laboratorio umm cada mietztli Cada mietztli niah inon pani cu laboratorio inon de seguro uan nechchibiliah, nechchibilia tlaohcon amo nicpia inon inon inon coculistli inon la diabetis amo niscpia, pero nicpia osteporosis noqui nictua no pos es igual, nitlachia inon quemah nitlachia amo nic amo niquihtos amo nitlachi, nictlachia toravia ocachi nilmatzi que nocniu, nocniu ocachi sisiuantoh ua yeh quipia inon tlenih nohu ua yeh cuali yeh inon acmo tlachia, quetruanintinimia ichpoch, abier uxan yih no yaha, neh de por si onech nich nechchibiliqueh estudios desde como cipia treinta y cuatro años ya niquinpiaya iete no- nopilua umm iete ua ya acmo nicniqui no nicpias ocsente piltzintli porque nili ya inon otichcalsificarohqueh naha ica inon pos a tla ohcon acmo nicpias piltzintla hasta horita sa inon Uxu ohcan notelpoch onotlancah porque amo mosiuahtia amo quipia isouau inon sente ya quipia isouau, ya quipia ipilua no sente noiuqui ya quipia ipilua Tla hocon pos yayecah pero naha neh nicpix desde nisisiuanto de tlini nuhu, umm, pero Pos abier amo nicmati tleca nicpia inon tlenih nuhu, nah nosihtzi cuali nicua, ocachi nicuiltzi, ¿itmatis, quexquich años quipia iluuayac ocmocuac? ciento seis años umm, ua omobilohtinimia quemeh naha ocuali ninihnimi ya no ni tep ya son inyahtinimi ihquich inon quemah, notuatah tlacha tlachiaia ua yeh ocpiaia ochenta y nueve años notuatah umm, ¿tleca itimitziluia? porque toravia quitaya nicaluendario inon de galvan noihquin libro, ¿itquixmatih? pos ya inon yeh amo icniqui non calen caleduarios tlen techmacah, amo icniqui ua inon caledario de galvan ompah quita nochi tlen tonali quiyabis, tlen tonali amo quipia utzintli oncah mezttli amo quipia gutzintli, noca metztli quemah itpiasque miac utzintli, nonca mietztli amo san tlahco mieztli is uztintli nochi quimahmati uu uaxa quenih tiquita iniquin ma motlali maquipia nic amo quichiulia caso uxa ixquitocatis <noise> quitlaluis iete pitzotiqueh Ha yeh amo cuali nochi yayabeh yaconita pa inon yequi tlenih nuhu ompa nochi quitah nochi ompa quimomacah cuenta ocachi oxoyinilinih nochi opa quita tle ¡ha! ¡hay no abitzi! ¡ixquita! nicah yaca ya ontlchtiqueh, ixquita nica youn qui quien sabe tleno inon ua tehua ni televisión, neh amo nimati tlenih non